﻿Ba yuuwi suwiltha ghi Itharyan yan muna u`ma ni wuti caba muna rawa Ghinshina mun ngilma te Ghinsbain a lthayan Kwanya ghi khin mun khin amitan khin wulthani ghidi gaa mun busa c'iyai mun busa vinani ma gida yan hura kumallon to ba hi c`unsis Mati yantanyiyi ti suwu be`e <noise> mun buga jarhyina mun ndaka kuwayo to gha ban kuwayo ghi ndaka Cariau dinnan bu ghi bayan ghi thalha punakhi raa khiji, Fudi Munfala Kumayona mun kam baghi piyi kam mun ba busau mun thavaní mu varau mun masa dapuwa tuwa masakhi gma, ba ghi ti yan tahyiyi tidi ghanti be`e C`amaza ltha munu tar yan tahyi-yi ti rija kusiya ghi guidi Mahmasau ma gı da wiyi yuuwi wi suwuna ghingin we`e. ﻿Yan muna u`ma di fai gma mun kma ti wulthina Can wina bu Ithin gwan hi ndaka u'mau ghani ma ndakhi khin lthini da ghani ga yakhin nasin bu hi ndaka da u'mau sai mun da lthin tehum di ninum mun hyena ga p'uni dii ghi ti sawi be`e yan ma u`ma di fai`i, be`e, ghani ga fyi aa bungwa fi Larabi be`e to makinash <hesitation> Miran khiji ni di rıza mafalan bama tawa Cihinshins ghingin we`e ma piya tuwa ta dinnan te`e sai Ma faka maba tsigama rawa Ghinshin gma en to ma khiba, ma days fyi wi wi ma cina ghi Fyi Citinin tuwa Asaberra yu.